Hɨn huɗgɨnə, achi ka huɗkɨnyi achi rəgɨnə hɨna dzu a jerusalem hɨna dzɨ nihya shin nə'ə yi yeso. Taɗa wai nda ko tun waa yerdi hɨn mɨ yerdə. Amma wa hajenyi ndan hɨna dzɨ hɨna nihya shi nə'ə gi yeso, hɨna dzɨ orə fɨtə ka hagin kaɓwakaɓwa nə'ə ji ji ɓarini. Hɨna naha shin masəə dzaa ɓarin hɨkina dzɨ nihyan. Hɨ maa huɗ, huɗɨgɨnə hɨna dzɨ nihyan hɨn maa hɨn mɨ d dzɨ ka ha dzadzaɗən nə'ə viiga sənəkɨn ɓiiga <hesitation> hɨ ma hɨn mɨ dzɨ nihya haa mbuhimɨn yeso, hɨna dzɨ nihya ha ha ha haa gichi adu'a. Haa gigimɨn shin hii kam kaɓwakaɓwa gatə, hɨn maaa hɨna dzɨ nihyakin gatə ma səə dzaa ɓarin hɨna dzɨ nihyakin. Ma zɨɗiigachi achi nana hɨn mɨ rə dzɨkɨn kam hɨna dzɨ hɨna dzɨ nihya haunəngən nda ngam ka nahankɨnyi hɨn, ka nahankɨnyi mɨsə'əo gɨchi hala boye fɨtə ko ndama halan boye fɨtə, amma hɨn ka nhankɨnyi, hajen nda hɨna dzɨ hɨna nihya haunəmən. Taɗa sai hɨchi tan nəə huɗanə, bwang hagin kaɓwakaɓwa nə'ə huɗana dzɨkɨn. Sən hajen wa hɨna dzɨ ni hayatɨkin amma tə'ə wa, ma tə'ə achi har mɨ kpa'a ndɨɗani huɗaa hiya dzɨ? Hɨna dzɨ nihya tə'ə, hɨna dzɨ nihya hagin kuma hɨna orə fɨtə ka hagin kaɓwa kaɓwa gatə, hɨna naha shin nə'ə gɨmɨn nggɨ nggɨ <hesitation> nggɨ və huɗkɨn, masəək huɗitɨməm fɨtə, hɨcha hɨjadi ɓizəgɨngən kaməm. Hɨn mad hɨna dzɨ orə fɨtə, hɨna naha hagin kaɓwakabwa. Hɨna naha ɓarin bwang gatə nəə bwaya fɨtə. Hajen ndan hɨna dzɨ a hatə.